So mi nani un inni ni lewru yuli, kuugal ghessa wara dow hore am, ngam mu fuɗɗa kuugal ghessa daga lewru yuli.